Belzika ndreky zen̈y nahazo volan̈a fahaleovan-ten̈a bôka taminy Peyba izy taminy arivo sy valon-jato tôno. <hesitation> Nandritry ny fahafahana natô ndreo zen̈y hetsiky natôny avy eo izy nanô aminsiti kontitisionely koa.